Carte bancaire ndraika fahafantarako ananzy a, dia karatra olona managna vola mipetraka aminà banky, dia ahafahany mangalaka vola igny sy hoe milahatra be koza izy halaka i volany igny avy akeo, fa efa misy toerana voatokana agnanovana an'zany dia iny karatra iny ampiasainy a, dia misy code irahana dia mahazo vola izy.